Tu tari wa'asi mɛ buuri buuri. Tu tari wa'a ti tu wi'ira ka tireseŋo wa'a, a wa ta dɔbelɛ, wa'ara gee pa'ala tinsi, wa'ara ɛgera saazuugo, nageŋɔ wa'a bii sireŋɔ wa'a.